Nintelo agnatin'ny volan-draika zaho mampiditra essence agnatin'ny tômôbilanahy. De ny vidiny tegna mahazatra enina arivo litre. De zaho mampiditra dimy litre isaka zaho mampiditra agnatin'ny vôlan-draika io.